okia namoro meleunu nako itounu tonaka ima baiti sampe ingoaka ingoaka tonaka ma rabaka sampe imaumur jaadono so iloa moi aje isupu mane tonoka ma dudunino.